Na dɨ bweele a nǝ sunpuluwe. <hesitation> sunpuluwe sɨnǝ sa mya dɨ suɓwa she kan, kume mya yeɓo kan. mya suɓwa suɓeetǝ. Mɨnǝ sa mya dɨ ɗa kan. Sunpuluwe de ɓǝtɨya mya leyo, sunpuluwe sɨ mya ɗarǝn, mya, mya dɨ ɗara, mya yeɓo kan. hye kana niyo hye kɨn haɓye a pɨrǝ haa-yeɓwe, anda taa sunpuluwo dǝ ya yeɓwo kan, sɨsa aa dɨ mwa. sɨsa aa dɨ mwa. Sunpuluwe nǝ ɓa ɗɨkǝ, hye suɓwa sɨsa pepe, sɨsa a mwa, hye kɨla sɨsa pepe, pupuluk. hya kɨn haɓye a pɨrǝ haa-yeɓwe, a yeɓwo dɨ paiya. Yeɓwa hya yeɓwo dɨ paiya ka yeɓwa hya yeɓwo ka sunpuluwe. sɨne som. mye ɓwaare mye lee lanǝ. mye lee sa na dɨ ɗa hye kana niyo hye kɨn haɓye a pɨrǝ karǝn a haa-yeɓwe, hya yeɓwo dɨ paiya, yeɓwongɨn ɓa gǝ som. A ite hye ɗara sunpuluwe dǝw a pɨrǝ haa-yeɓwe a yeɓwo, kɨla sɨsa pupuluk. haa ɓa nɨngu. Sunpuluwe sǝ a ta ɗarǝn gǝ mya ɗa lyentǝ kan nda dɨmǝ miye dǝ rektǝ. Kwa-tǝfǝgye nǝ dǝ furi-furi 'ye sunpuluwe dɨ kwaha kan. Sunpuluwe ɓa ɓɨl kondo rekti. sa aa wula ndi ɓa ɓɨl shingɨn kat mye kana ɗa kan. mye kana ɗa lyentǝ kan. Hye ka ɓa ɗa lyentǝ ka sunpuluwe, ndi ɓa ɓɨl ndo sǝ a aa kana. A sa reki reki. Sunpuluwe mye ne suɓwa suɓweetǝ ka sunpuluwe, a mgban kawyak, sunpuluwǝ suɓwa suɓweetǝ ne dǝ. A kawyake ne dǝ, a dɨksɨke ne dǝ. kon ndo a kat, a vor angɨn kat mya suɓwa ya suɓwa. <hesitation> mya suɓwa suɓweetǝ. Anda vɨnǝ ma mya ɗa lyentǝ kan. Sɨnǝ sa na dɨ bweele a nǝ sunpuluwe. Sunpuluwe nǝ pepe. Sǝ pepeyǝ a ji-koombe a kǝnǝ miye, a ɗarǝn, a ɗarǝn gǝkɨlǝ mya dɨmdǝ rektǝ, gǝlǝ mya suɓwagǝ rektǝ ngga dɨmgǝ vor hwodam, suɓweetɨ dam tǝna gǝ mwa-mwa. Hye kana niyo hye pedo suɓweetǝ ɓa suɓwa, anda taa sunpuluwo kǝw, suɓweetɨngɨn aa dɨ mwa. A nzata mi kpan-kpanye fyanǝng, tǝne ka she tǝna dɨ suɓwa she karǝn. Ji-koombe a dɨma hɨngǝrǝn, sɨnǝ sunpuluwa mya dɨ kǝnǝ. Sunpuluwe, sɨnǝ pepe a haa-yeɓwe dam a sɨtǝ, sunpuluwe nǝ pepe. a haa suɓwa dam, sunpuluwe nǝ pepe. a haa suɓwa suɓweetɨ dam kat, sunpuluwe sɨne pepe. Sɨne pepe mya ɗam lyentǝ ka sunpuluwe. Sɨnǝ sa na dɨ bweele a nǝngɨn ka lǝ sunpuluwe.